Izy koa raha tegna mora ndraiky amin'ny hôtely: lasopa, composé avekeo sahoaba tsakotsako, regny arivo, roa arivo telo arivo fa mahazo.